सिक्का के किनारे म जो गोल से धरी रहल ओ एल्से रहल के भारत सरकार के जो लोगों रहते ओला बचा सके। घिसे से आऊ जो गोल धार रहते ओ एक डिजाइन भी देहल यही ओकर असली उद्देश्य हे कि ओ घिसे से बचाते।